فد يوم من الايام طفل لكه باب بغرفته فمن فتح هذا الباب شاف نفسه ابنفس البيت الي هو هسه عايش بيه بس هو وجبير وشاف هو شلون اهله يحبوه وشلون يتصرفون وياه لان هو وطفل عباله اهله ميحبوه عباله دائما يكلوله لا بس من فات بهذا الباب عرف انه اهله يحبوه جانو رايدين مصلحته